So tawi aɗa yiɗi yoornude ɓiɓɓe leɗɗe, a huɓɓan fuur ma haa wula. Ñeewa ɓiɓɓe leɗɗe, cetta haa ɗe cewa. Mbaɗa ɗe e dow njamndi. Mbaɗa hen nebam haa- haa yona. Cara, so ko a sarii, ni woni naatna nder fuur he hakke mintaaji sappo fayde mintaaji cappanɗe tati. Taw ɓiɓɓe leɗɗe ma <hesitation> njoori.